Le lentiglie ëntà büteie a bagn la seira prima parei a ven-u ën po pi mole, pöi t'ie büte ëndrinta, t'ie faze ën po <hesitation> cözi parei, poi ti faze da n'auta part ti faze ën brö cun le verdüre e cuai volte t'ie büte li, t'lu lase li e faze cözi almenu ün ura